құрметті тыңдаушы оян батыр подкастына қош келдің
бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы
біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп кейде өз жолымыздан адасып жатамыз
өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз
ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе
бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам арқылы танылған ережелерді қабылдамай дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз
өзі өзі тану тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз
сен жалғыз емессің
оян батыр екеніңді таныт
саламатсыздар ма менің атым дана қамзабек файндюрби подкастының жанкүйері әрі жаңа жүргізушісі боламын
жасым жиырма алтыда мамандығым химик
ыыы назарбаев университеті және адам мицкевич университеттерінің түлегімін ііі
қазір астана қаласында мамандығым бойынша жұмыс жасап жүрмін
бұл жобаға қызығушылығым шетелде елді сағынып жүргенде оянды
содан бері міне бір жылдан асып кетті барлық дерлік эпизодтарын тыңдап ммм тыңдап келемін
әр келген қонақтан бір ой түйіп өзіме рухани азық алғандай сезінемін
ііі мені осы подкасттың ерекше баурап алған себебі қарапайым шынайы әрі шабыттандыратын әңгімелер
осы жақын арада файндюрби подкастының авторы қайыржан әлбазаров бұл жобаның оян батыр деген қазақша нұсқасы шығады дегенде мен қуана ыыы ұйымдастырушы тобының қатарына кірдім
міне солай бүгін сіздер мені тыңдап отырсыздар
білмейтіндерге қысқаша түсіндіріп кетейін подкаст дегеніміз бәрімізге белгілі радио
бірақ ақпарат радио толқындары арқылы емес интернет арқылы таратылады
сондықтан тыңдаушы тыңдарман өзіне ең қызық деген бағдарламаны қолайлы уақытында жүктеп алып тыңдай алады
ыыы ол лекция аудиокітап бір саладағы жаңалықтар немесе біздің подкастымыздағыдай сұхбаттар да болуы мүмкін
бұл енді енді дамып келе жатқан жаңа желі
дегенмен потенциалы өте зор
себебі ыыы қазіргі жанталас заманда біз бірнеше істі қатар алып жүргіміз келеді
және ііі ақпаратты осылай аудио арқылы қабылдау бізге уақыт жағынан да қолайлылығы жағынан да
және көзімізге зиянын келтірмейтін денсаулық жағынан да жақсы құрал деп ыыы өзім ойлаймын
бүгінгі подкастымызға оралатын болсақ мен бүгін қонаққа ғалым математик профессор сонымен қатар балаларға арналған дара тұлға анимациялық фильмдерінің ғылыми жетекшісі доктор манат мұстафаны шақырдым
бүгін ол қытайда өсіп ыыы елге алғаш оралғандағы сезімі жайлы айтып береді
одан кейін жаңа ортаға бейімделуі артынан сингапурға кетіп ол жерде көрген білгені туралы қысқаша айтып береді
ыыы сонымен қатар қазіргі ғылымның қоғамдағы орны
жастардың бойынан байқалатын тенденция және биліктегі орын ы алып жатқан өзекті мәселелер туралы өз ойын білдіреді
мен алғаш сұхбатымды осы кісіден алған себебім манат ағаның сөздері әңгімесі қайткенде де қызықты боларын білдім
ыыы менің тәжірибемнің болмағанынан сасқалақтасам да ол кісінің арқасында аман есен подкастымызды алып шығатынымызға сендім
меніңше жаман болған жоқ
сіздің де көңіліңізден шығады деген үлкен үміттемін
сондықтан бастайық
қош келдіңіз манат аға
сұхбат беруге келіскеніңіз үшін рахмет
ыыы сұрақтарымды бастамастан бұрын сіз өзіңіз жайлы кішкене айтып берсеңіз
әсіресе өміріңіздегі маңызды кезеңдер туралы кішкене айтып берсеңіз
көп рахмет
мынау таңертеңгі сұхбат алуға талдап осы жайлы ау деген көздеріңізге түскеніме рахмет
енді мен бір сұхбат беріп көргенім жоқ
ал енді шама шарқымызша сұхбат берейік
өзім жайлы айтуға ыыы енді біздің менің туған жерім мынау арғы бет дейді қытайдағы
қазақтардың шоғырланған жерлерінің бірі шынжаң аймағында ыыы боғда тау дейтін тау бар боғда тау дейтін өзі аты да өзі қазақыға жақын боғда тау дейтін таудың етегінде
ыыы кішкентай ғана шағын ауыл бар
сол ыыы үрімші дейтін шахардан ыыы сексен километр алыс
сол ауылда қазақы орта қазақы ауыл
қазақы ауыл болғанда автономиялы ауыл
бұл жерде қызық жері біз біз болған өзіміз жас кезімізде өскенде сол жерде өстік
ыыы сол сол жерде туылдым дүниеге келдім
аталарымыз мынау ыыы шығыс қазақстан марқакөлден ашаршылық кезінде он жетінші жылдары он тоғызыншы жылдары кейінгі
алаш орда адамдар алаш орданың отрядтың адамдармен қатысы болғаны үшін қуғындаушы сол арғы бетке өтіп кеткен
сол қазақтың ұрпағы ұрпағымын
ыыы қытайда орта мектеп бітірдік
орта мектеп бітіргеннен кейін сол жақтан кейін осы елге оралдым екі мың екінші жылы
елге оралып елде енді қазақтың қазір енді өзіміз айтамыз ғой енді көп бір қара шаңырақ дейтін қара шаңырақ дейтін белгілі оқу орадасы әл фараби атындағы қазақ ұлттық университеті
сол университеттің механика математика факультетінде ыыы математика мамандығы бойынша бітірдім
екі мың он екінші жылы сол жерде пи ейч ди дәрежесін алып математика бойынша
одан кейін екі мың он үшінші жылы сингапурда екі жылдай постдокты дейді постдок ыыы докторантурадан кейінгі тәжірибе алмасу сияқты
сол жақта ыыы екі жыл жүрдім
одан кейін екі мың он төрттен бері қарата осы назарбаев университетінде ассистент профессор болып сабақ беремін математикадан
енді жүріп өткен жол ыыы қызық сияқты
себебі қарапайым бір белгілі бір ііі түзу сызықты жол сияқты бірақ түзі сызықты емес кішкене арасында ааа өмірдің кейбір ащы шындығын да көріп кеттік иә көрдік көрген кезім де болды оқудан шығып кетіп
сырт жақта ыыы жүріп ыыы екі үш жылдай ыыы қоғамдық өмірде әсіресе жалпы өмір сүру дейтін бір өмірдің мектебі
сәбит мұқанов атамыздың өмір мектебі дейтін шығармасы сияқты өмір мектебін де біраз көрдік
ыыы содан кейін ыыы кейін осы ғылымға келгеннен кейін ғылымдағы жолымыз жақсы әсіресе біздің кезіккен ағаларымыз жақсы болды ііі үлкен мықты ғалымдар
сол ғалымдарды үлгі ііі үлгі етіп сол ғылым жолында жүріп келе жатқан жайымыз бар
сіз алғаш қазақстанға келген кездегі сезімдеріңіз туралы қалай болғаны туралы айтып беріңізші
енді біз мысалы жаңағы елге келеміз деген ұғым бізде мысалы кішкене кезімізде ауылда жүргенде ыыы тоқсан тоқсан ол кезде мысалы жас болдық қой
тоқсан бесінші жылдары ес біле бастаған кезде ыыы ойлай бастады айтыла бастады
аталарымыздың әсіресе біздің оқыған заманда мектептің мектептің жақсы жері бүкіл ы оқулықтардың барлығы қазақ тілінде еді
әдебиет жаңағы барлық оқудың бәрі қазақ тілінде еді
сол әдебиеттерінің іштерінде қазақстанның бүкіл жазушылардың мықты ақындардың мағжан жұмабаевтың ілияс жансүгіровтің еңбектері сол әдебиет оқулықтың ішінде берілген
бұл оқулықтың берілгені бұны біз кейін түсіндік мысалы енді жоғары жақта оқулық құрастырып отырған ағаларымыздың ерлігі
ал енді бұл неге айтып отырған себебім сол оқулық құрастырылған кезде сол әдебиет сол жазған шығарма жазған адамдардың барлығының аты жөндері қысқартылып айтылмайды
бірақ оқулықта берілді сол берген кезде бізге сабақ берівотқан мұғалімдер айтылатын бізге ес жия бастағанда кезде айтатын
сенің елің сенің жерің бізде арқалы елің қазақстан деп
қазақстан бар қазақстан тәуелсіздік алды оның патшасы нұрсұлтан назарбай дейтін үлкен ііі патшамыз бар деп мақтанатынбыз
мақтанышпен айтатынбыз
сосын ол бізге кішкене кезімізде бала жүрегіміздегі жаңағы елге деген мысалы енді сырт жақта жүрген кезде елдің бір кішкентай болса да бір жаңалығын ыыы жаңағы ыыы
былайша айтқан кезде қазақстан деген бір ар жағымызда ыыы ел бар біздің тіреушіміз бар сондай бір сезіммен өстік
кейін мысалы үйде жүргенде де сол әке әкеміздің анау кітапты көп оқытатын бізге
сол оқып жүрген кезде де айтатын арасында біз аталарымыз сол жақтан келген
біздің аталарымыз ыыы осы осындай марқакөл дейтін жерден келіпті дейді
соны естіп өскеннен кейін елге кетеміз елге қайтамыз деген сезіммен жүрдік
кішкене ыыы мынау ыыы азамат болғаннан кейін елге қайтсақ деген мүмкіндікті пайдаланып жүріп ыыы қытайдан енді шығу да қиын ол заманда
соны пайдаланып елге шықтық екі мың екінші жылы әлі есімде
шілденің алтысы күні қытайдан алғаш жаңағы пойызға отырып елге қайтып
алатау дейтін мынау бекет бар достық дейді біздің жақта сол достық ы мынау ы өзімізде достық деген бар ғой бекет кеден бекеті содан пойызбен келіп
кеден бекетінде пойыз сегіз сағат рельс ауыстырады
сол рельс ауыстырған кезде пойыздан түсіп қалып алғаш есімде қазақстан шегарасына өткеннен кейін жерге тізерлеп отырып жусанын иіскеп жерін сүіп едім елге оралдым ғой деп
бұл елге оралғанда біздің әулет сол кішкентай ғана жерде тұрған әулеттен осы елге оралған адам жоқ еді көбі жоқ еді
менің алдымда немере ағам бар еді екі немере ағамыз болды солардан кейін мен келдім
былайша айтқан кезде біз келген кезде сол жерді сүйіп жусанын иіскеп елге оралдым дегендегі сезіміміз
мен бір әулеттің бір үмітін алып арқалап келген сол бір әулеттің аталарымыздың әжелеріміздің жете алмай кеткен арманын арқалап келгеніңді сезінесің
сол жерге келіп жусанын иіскеп болмағанда біздің аталарымыздың алғашқы арманы не болды
ұрпақ сақтау ол қытайға барып біз жаңағы ыыы сол жақтың бір мысалы пайдасын көрейік деп барған жоқ
ұрпақ сақтау керек болды
сол сақтаған ұрпағы еліне қайтты
еліне қайтты енді еліне келгеннен кейін сол аманат біз жеткіздік соны келдік
сол кездегі і сезім енді басқаша
оны жеткізіп мысалы мен енді мен қандай неде жүрсемде оны айтып жеткізе алмаймын
алматыға келдік алматы арман қала
ал енді өзіміздің жаңағындай қытайда жүргенде сол соншама қалада өскен адам емеспіз ғой
бірақ ыыы алматыға келіп алматының әрбір көшесінде әрбір жаңағы ы жерінде жүріп
үш ай өткен кезде мен алматының көшелеріндегі алматының көшесіндегі әрбір көшесінің атын жаттап алдым
маған айтады таңғалады неге жаттап аласың қалай жаттап аласың дейді
мен айтамын неге жаттап алмаймын
өйткені ол жерде тұрған адамдардың аттарының барлығы маған кішкене күннен таныс
мағжан жұмабаев төле би айтеке би қабанбай батыр өзіміздің әлихан бөкейханов атамыз
кішкене бізде мысалы бізге себебі арғы жағында бір патриоттықпен ол адамдардың аты жөні айтылған кезде бізге бір жаңағы керемет бір тұлға ретінде керемет енді бізге бір батыр ретінде қалған
сол келген кезде бір айтылған кезде бізге солардың аттары жатталатын
ахмет байтұрсынов атамыз көшесі сол көшелердің бәрін жаттап алдық оңай көшесінің атын айтып
сол көшесінде жүрген кезде тура сол ана ахмет байтұрсын атамызбен тілдескендей боласың
көшесінде келе жатып мысалы ыыы қабанбай батыр атамыздың көшесінде келе жатқан кезде сол тура сондай бір сезім болады
білмеймін ол қандай келеді қай жақтан келеді білмеймін
анау ы атылып кеткен алаш ордашылар алаш аталарымыздың ұрпақтарының солардың көшесінде келе жатқан кезде кейде
тебіреніп мысалы анау ыыы алматыда байтұрсын атамыздың атында музей бар сол үйдің жанында үлкен соның төмен жағында мысалы нквд ның бұрынғы несі болды
соның маңайында сол жерде жүріп сондай бір сезімді іздегіңіз келеді мысалы аталарымызбен
мүмкін білмеймін не үшін сондай
себебі бір ыыы бізде бір жаңағындай кішкене күнімізден соны оқып өскендікі ме
әлде өзімізге бір батыр іздедік пе
солардан бір демеу көрдік пе солардан бір солардан арқаланатын бір жаңағы солардың аруағы жебеді ме
бізде сондай сезім болған
сол мысалы көшесінде жүрген кезде сондай бір жаңағы сезімде жүретін едік
ол сезімді енді жеткізу қиын тілмен жеткізе алмайсың
бір нәрсе сұрайыншы орынсыз болуы мүмкін
ііі елге оралу қиын дедіңіз ғой сіз қалай сонда сізге келуге мүмкіндік туды
ол мүмкіндік мысалы университетте қытайда оқыдым
университетте оқып жүрген кезде оқудан шығарып жіберді
ол шығарып жібергеннен кейін жарайды елге кету керек болды елге кету деген бір қиын шаруа
ол қиын шаруасы қытайда бюрократтық шаруа ол мысалы қазақстаннан адам бір үлкен бір ііі шақырту жіберу керек дейді
ол шақыртуды қытайға апарып қытайда ыыы оны нотариалды түрде аударып сосын кейін оны бүкіл жаңағы ауылдың ауылдың ііі мынау милициясынан бастап отырып қағаз жинайсың
ол қағаз сіздің былайша айтқан кезде қылмыс өткізбегеніңізді бүкіл ііі өмірде өзі таза таза дегендей жаңағындай ыыы өзінің стандарты бар ғой
сол бойынша ы жүргеніңізді дәлелдеу керек
сосын ол әрбір қағазды басқан кезде сол мысалы анау ауылдың ыыы қалалық жердегі милициядағы оларды мысалы қойып бермейді
отырған адамдар қазақ емес олардың кеткенін қаламайды
ал енді мен документімді жинап сосын кейін оны облыстық дейді облыстық милицияға жібересіз документті
ол бір қара үңгір сияқты
ол жерде сіз ешкімді танымайсыз ол документіңіз қайда жатыр ма па білмейсіз
сол жерде ыыы бір немере ағамыз бар еді
сол кісінің бір таныстары болды соларды салдық
менің документім қайда кетті білмеймін соны тауып беріңізші
ол кісі бір жолдарын тауып сол барса сол облыстық милицияның ыыы архивіне лақтырып жіберіпті документімді
сол жерден тауып алып ы адамдарына салғызып мына адамды жіберткізу керек еді ыыы түсінікті енді
сол паспортты менің қолыма мен бүкіл документті жинап паспортты қолыма тигенге дейін сегіз ай уақыт кетті сегіз ай уақыт
енді ол сегіз ай деген мен мысалы енді сол ішіндегі бағы жанғандардың ішіндегі біреуімін ғой
ал одан қаншама адамдар қалып қалды мысалы сол жердегі ііі бір ешбір себебі жоқ қалдырып тастаған
і сол жерден паспортымызды алдық паспорт алғаннан кейін қазақстанның ол замандағы консулдығы бізде консулдығы емес ыыы виза беретін орны ыыы бізге ол заманда қазақ шетелдегі қазақтарға ыыы жиырма бес күнге виза ашатын
жиырма бес күнге виза ашады онысы елу доллар тұратын
оны алу үшін осы қазақстандағы сыртқы істер министрлігіне ыыы сыртқы істер министрлігіне хат жазып ол жақта бір өтініш визаның нөмірін алып одан ол қазақстан қытайға жіберіп беріп сосын кейін барып одан кейін барып визаны алу
былайша айтқан кезде кәдімгідей біраз ақшаны да және уақыт
осының барлығын өткіздік
енді қазіргі кезде жақсы
осы соңғы кездері мысалы енді ііі білмеймін қай жылдары екен бастап ііі шетелдегі енді өкіметтің жасаватқан жағдайы ғой өкіметтің шет елдегі қазақтарға қазақ болса болды үш жылға тегін виза береді
ол кейінгі жасаватқан жағдай
ал біздің алғашқы бастаған кездегі жағдайымыз олай емес еді
енді солай істеп елге келдік
елге келген кезде басқаша сезім
ешбір ыыы мүлде басқаша
енді қиын жағдай қарап отырсаңыз қиын жағдай деген нәрсені сол өзіңіз бастан кезде қатты қиналады екенсіз
ал кейін соны өтіп кетіп сол заманнан өтіп кетіп кейін бір артқа қарап сол бір деңгейді қараған кезде өзіңе бір ііі сағынышпен еске алатын немесе жаңағы ыыы
кезінде сондай қиындықты көргенде қиындықты көріп едің ғой мынау қазіргі көріп отырған қиындығың еш нәрсе емес қой дейтін бір ііі сізге бір не дейді ғой ііі жігерлендіретін бір заман болады екен
қазір сол замандағы өткен өткен кездегі сол бір қиындықтарды қазір тек қана ыыы еске аламын
еске алған кезде ол бәрібір есте жүреді ііі
өзімді өзім жігерлендіру үшін қамшыландыру үшін еске алатыным бір заман
солай өтіп кеттік елге келгенде
елге келгеннен кейін бір көңіліңіз қалып күткендегідей болмаған сәттер болды ма
енді қараңыз мысалы бізде қазақта сөз бар
енесі тепкен құлынның еті ауырмайды дейді иә
ол деген сөз енді мысалы ііі сіздің елде жүрген кезде мысалы қандай жерден біреулер басында біреулер ренжитін ой сені оралман деп айтады ыыы
бізде кейде келген кезде сені қытай деп айтады
маған бәрібір еді
былайша айтқан кезде ол бүкіл қазақстан мені оралман деп айтып тұрған жоқ бүкіл қазақстан мені қытай деп айтып тұрған жоқ
оны бір екі адам айтады
бір екі адам сөйтіп солай айтып түсінігі солай болуы мүмкін
бірақ ол бәрібір оны оған бола ренжудің керегі жоқ
бүкіл менің мен келген кезде мен сол үшін ренжу үшін келген жоқпын
мен осында елге келген кезде осы жерде кішкентай болса да осы өзімнің бір үлесімді осы жердегі қазақ екенімді осы мемлекеттің иесі екенімді осы жерге келіп бір үлесімді қосу үшін ғана келгенмін
ал енді мысалы кез келген бір нәрсеге ренжи беретін болсаң онда ыыы болмайды
ал енді ренжиді келеңсіз жағдайлары анау мынау енді барлығы ол бар жерде болады
сондықтан мен оның барлығын ондай жағдай болды деп айта алмаймын себебі мысалы қызықты жағдайлар көп болды
қызықты жағдай дегенде мысалы енді орысша білмей алғаш келген кезде орысша түсінбей мысалға ыыы рахметтің орнына кешірім сұрап кешірім сұрағанның орнына рахмет айтып солай айтып жүрген кездер болды
келердің алдында білдіңіз бе біздің тіліміз сөйтіп араласқаны туралы
жоқ мысалы енді бізде біз шетелде жүрген кезде біздің қазақстан туралы түсінігіміз идеал ды
біз бүкіл ыыы ауылда мысалы біз өзіміз ауылда өскен кезде қазақша сөйлейміз
қытайша мектеп қытайда қытай тілі бізге шет тілі ретінде төртінші кластан бастап оқытылатын
ал былайша айтқан кезде біз бүкіл анау мектептен бастап ыыы университетке барғанға дейінгі заманымызда оқыған дүниеміз барлығы көзқарасымыз дүниеге көзқарасымыз барлығы қазақи қалыптасқан
біз келген кездегі ел елдің жағдайы мысалы ыыы ондай деп мысалы бүкіл орысша ы бола сөйлейді барлығын орысша қалыптастырады көбі орысша сөйлейді деп ойлаған жоқпыз
келгеннен кейін мысалы біртіндеп біртіндеп і үйрене бастадық
ааа көп орысша сөйлей бастаған кезде біз қазақша жауап береміз түсінбейміз не айтқанын
олар да көбіне түсін елдер түсіністікпен қарасты
бізге қазақша сөйлей бастады қазақша сөйлесең қазақша сөйлей бастайды
енді сол келгеннен кейін сол біртіндеп елге не дейді қазақ айтады ғой судай батып судай сіңіп тастай бат дейді ғой
елге келгеннен кейін сол біздің мақсатымыз сол болды
осы елге өзіміздің осы мынау өзен сияқты сол өзеннің ішіне кіру керек
сол жағада отырып алып мына өзен лай екен мына өзенде тас бар екен өзенде батпақ өзенде суы неге лай немесе мына өзенде неге қоқсық жатыр деген емес біз сол өзенге кіріп кету керек
сол өзеннің ішінде өзенмен бірге ағу керек
ол жолдан ыыы батпақ боласың ба жолда келе жатып ыыы қоқысқа кіріп кетесің бе оны сол елмен бірге көру керек
сондай болды сондықтан андай ыыы көңілге алатындай келеңсіз жағдайлар дейтін нәрсе енді көп болған жоқ
бір сәт тоқтап жүрегіңді тыңдашы
оян батыр өзін өзін танумен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст
толығырақ ақпаратты файндюрби нүкте ком сайтында таба аласың
сосын сіз сингапурга барған кезде шетелге дамыған елдің қатарында ғой сингапур сол кезде дүниетанымыңыз қалай өзгерді
енді елге деген өзгеріс мысалы мынандай бір менің өзімнің жақсы көретін бір ертегіміз бар баяғыда бізге соны ертегі деп мектеп кезінде айтушы еді
соны басында түсінбейді екенбіз
кішкентай кезімізде ол ертегі оқимыз бірақ түсінбейміз неге екенін
сол ертегі былай еді
жаңағы бақа құдықтың түбінде отырады
сосын кейін бір торғай ұшып келеді сырт жақтан алыстан
торғай ұшып келеді де құдықтың ернеуіне отырып айтады
оу бақа дейді мен анау алыстан тау асып тас басып келдім қиыр алыс шеттен бір шөлмек су берші дейді
сонда бақа күледі құдықтың түбінде отырып алып
оу торғай дейді мен үшін аспан құдықтың аузындай ғана дейді сен соған шаршап жүрсің бе дейді
сонда қарасаңыз анау бақа өмірі құдықтан төмен шықпаған
ал торғай әлемді кезіп жүр көргені ұқсамайды
енді мен мысалы ыыы елге келіп алып құдықтың түбіне түсіп кеттім деген сөз емес
шетелге шыққанда мысалы енді ыыы осында келген кезде кейде бір жерде отырып қалсаңыз
бір жерде отырып қалсаңыз немесе бір жерде ешқандай бір өзгеріске ыыы бір осы қоғамның бір дамуына ілесуіне өзгеріп кірмесеңіз сіз құдықтың түбіне түсіп қаласыз қазіргі заманда
сосын сол заманда жүрген кезде елде оқыдық
көзқарасымыз ыыы мысалы енді әлемдік ііі әлемдік деңгейдегі ыыы болып жатқан оқиғаларды тек қана қазақтың көзқарасымен қарап жүрдік
себебі біз орысшаны көп түсінбейміз
мысалы басында орысша оқисың бірақ көп түсіне бермейсің ал ағылшынша азды көпті ғана білесің
ағылшынша газет бізге келмейді
әлемнің деңгейі мысалы әлемдік деңгейдегі ііі мемлекеттердің қалай дамып жатқаны халқының қалай сөйлейтіні қалай мысалы қалай ұстайтыны бізге түсініксіз еді иә
біз сингапурға барған кезде енді сингапурдан оның алдында мысалы италияда болдық біраз уақыт докторантура кезімізде ыыы стажировкада сол жақта жүрдік
одан кейін сингапурға шақырған сол жаққа постдоктура постдоктураға шақырған кезде барып барған кездегі бірінші ойымыз сингапур не үшін дамыды
соны зерттеу керек болды маған
математикадан бұрын сол математикамен бірге сол қоғам қалай дамыды
ли куа ю мемлекетті құрушы адам енді бірінші тұрған премьер министр ғой
сол кісі сингапурды қалай сингапур қылды
үшінші әлемдік әлем елдерінен бірінші әлем елдеріне қалай көтерді соны
сол кездегі көзқарасым да өзгерді
мысалы сол процесс қалай елді қалай дамыту керек елді қалай көтеру керек
сондағы бірінші түсінгеніміз сингапурды дамытқан ғылым мен техника
ұлттың ғылым мен техникаға ғылымға деген көзқарасының орасан мысалы ғылымға бөлген ақшасы ғылымға елдің мысалы жалпы былайша айтқан кезде бүкіл ұлт болып білім менен ғылымға қалай ден қоятындығын көрдік
сингапур өте ең бір қарапайым мысалы жақында ғана би би си да мысалы бір мақала шықты
сингапурлық орта мектеп оқитын балалардың жексенбі күні жарты ақ сағат қана уақыты бар екен бос уақыт
өзінің жаңағы өзіне тиесілі жарты ақ сағат уақыты бар екен
ал қалған уақытта жарты жыл бойы бүкіл планмен жасап салған
сабақ оқитыны бар өзінің қосымшасы бар бүкіл өзінің дайындалатыны бар өйтпесе олай істемесе ертеңгі күні сингапурлық қоғамға ілесе алмайды
ал енді ата аналары сол қоғамға ата аналары дайын болу үшін жұмыстан түскеннен кейін кешкі кешкі дайындық курстарына барады
онда ата аналар не істейді
ата аналары балалары үшін батыр
кез келген бала үшін ата анасынан өткен батыр жоқ
ал енді соны сингапурлықтар түсінген
бала мектептен қайтып келгеннен кейін ата анасынан сұрайды мына жұмысымды шығара алмайатырмын
мынаны түсіндіре алмайатырмын жұмысымды енді не істеуім керек дайындалуым керек
ал ата анасы дайын болмаса оған жауап бере алмайды
сонда ата анасы өздері баладан бұрын сол жаңағы кешкі мектепке барады да сол баласының оқыватқан сабағын қайтадан бір қайталап шығады
сөйтеді де қайтып үйіне барған кезде баласы сұрақ қойса жауап береді дайын болып отырады
сонда қарасаңыз бүкіл ата ана болып семья болып ана баланың оқуына кәдімгідей жаңағы мән береді дайындық қөреді
ал бізде кішкене енді сол жағын мен кейін келген кезде мысалы енді елге келген кезде көбінде айтамын сын қылып айтамын
мысалы ата аналары сұрақ ата аналарына мысалы балалары сұрақ қойса мысалы ыыы мүмкін айтуы мүмкін
мен білмеймін оны басымды ауыртпашы мұғалімнен сұрап ал немесе мен ақшасын төлеймін сен ана репетитор жалдап соны соны үйреніп ал деп
бұл біздің қателігіміз шынымен де
ата ана болған адам ыыы сол баланың кез келген сұрағына жауап беру керек дайын болу керек
ал дайын болатын болса онда дайындықты қалай істеу керек
мысалы кез келген уақытта өзі баламен бірге оқу керек
бұл неге десеңіз мемлекеттің алдындағы жауапкершілік ұлттың алдында жауапкершілік
мысалы мен өзімнің ұлтымның алдындағы жауапкершілікті сезінсем мен анау өсіп келе жатқан кішкене баламнан бастап соны тәрбиелеу керек
бұл осыны сингапур түсінген
менің сингапурдан үйренген көзқарасым осы
бұл мен әрқашанда осыны жаңағы кез келген жерде айтып келемін
біз ұлт ретінде болатын болсақ өзіміз өзіміз мен болдым жеттім енді баламды оқыды мектепке бердім бізде мектепке береміз болды бітті
он екінші жылы он екі жыл біткен кезде қай уақытта оқу бітірдің деп бірақ шалқамыздан түсеміз қай уақытта бітіріп қойдың енді университетке түсесің бе деп
енді ол ол жерде олай емес
олардың сен ертеңгі күні қалай оқуға түсесің қайда жерге барасың барлығын ата анасы қадағалап отырады да бірден жасап отырады план жасап отырады
міне біздің менің ііі өз көзқарасымның өзгергені жері осы жерде
ыыы мынау жалпы мемлекетті мысалы біз дамытқымыз келеді ғой
мемлекетті дамыту деген нәрсе ол жеке өзіңді өзің дамыту
сингапурлықтың түсінгені сингапурда сингапурлықтардың түсінгені осы жерде өзін өзі дамыту
енді көп нәрсе айта беруге болады ол жерде мысалы сингапурдың ы мысалдарын алып ааа
бізге де көп нәрсесін үйрену керек
бізден енді олардың да бізден үйренетін нәрселері болу керек осы менің өз көзқарасым
сіз бірінші өзіңізді ғылым деп ғалым деп санайсыз ба әлде ұстаз деп санайсыз ба
енді бұл жерде біздің менің қазіргі айналысып жүргенім математика
бұл енді математика дейтін ғылымға кішкене кезімізден өзіміздің бір қызығушылықпен махаббатпен келдік
осы математика басқаны жақсы көрмеймін өзімізше ғалымдардың жолын көп оқыдық
мысалы ғалымдар қытайда оқыдық дедік қой қытайда оқып жүрген кезде қытайдағы ыыы бір идеологиялық құрал дейміз бе
әлде қытайдың орталық аппаратының жақсы жұмыс жасайтыны ма
бұл енді кезінде совет одағында да сондай жұмыс жасаған болу керек
ыыы телевидениеден болсын газет журналдарда болсын ғалымдарды көп үгіттейтін
ғалымдарды үгіттеу деген ол бір кішкентай бір табысқа жеткен ғалым болса соны үлкен қылып көрсететін
ол бізге кішкене кезімізде оқып жүрген кезде біздің көріп өскеніміз сол болды
бізге сол ғалым болсақ деп сол мынау осы мынау сияқты ғалым болсақ
бізге арман болды
мысалы ғалымдарды телевизордан көресіз ғалымдарды газеттерден көресіз жасаватқаныңыз
біз енді соны қаншалықты деңгейде мысалы қаншалық әлемдік деңгейде екенін түсінбейміз
бірақ бізге соны көрсеткен кезде ол әлемнің деңгейіндегі адам
кейін осында келгеннен кейін біз математикалық ортада жүрген кезде сұраймыз ғой осындай қытайдың математигін білесің бе десе білмейді ешкім білмейді
сонда сол идеологияның бізге сіңіп кеткен жері ана жерде сол анау ғалым ретінде бізге сондай керемет көрсетті
бұл өте жақсы нәрсе
бізге сол мысалы ыыы жетіспейтін нәрсесі үгіт насихат
үгіт насихат дегенде ол сол ғалымды кешке дейін мақтай беру емес
ғалымның қалай табысқа жеткені ғалымның жаңағы қарапайым ыыы жұмысы еңбектері
әлемдік деңгейде мысалы шығыватқаны қалай соның барлығын қарапайым тілмен балаға түсіндіріп берсе балада да шабыт алады
енді сол деңгейден келіп біз ғылымға кірдік
ғылымға келгеннен кейін ыыы өзімізше азды көпті біраз өзіміздің деңгейімізде ғылым жасап жүрміз қазір
ең біріншіден өзімді мен ұстаз деп білетін шығармын
себебі екі мың екіде елге екі мың үштен бастап мынау алматыдағы физ мат мектебінде сабақ бере бастадым
ыыы әр жерлерге барып ыыы математикадан сабақ лекция оқимын математикадан сабақ беремін
ыыы қазір де сабақ бермін
енді бұның былайша айтқан кезде ұстаздық еткен уақытым мына ғылыммен айналысып жүргеннен уақытымнан көбірек
сол үшін алып қараған кезде мен өзімді бірінші ұстаз ретінде
енді ұстаз ұстаздық ету деген оңай шаруа емес
жауапкершілігі өте үлкен шаруа
бұның жақсы жері сіз иығыңызда үлкен жүктің барын сезінесіз де сол өзіңіздегі бар біліміңізді өзіңіз көрген дүниеңізді көрген нәрсеңізді өзіңнен кейін жастарға жеткізгенге асығасыз
менің жүрген мына жерде мен баяғыда осындай бір қиыр ы жолды жүріп кетіп едім жүрмесінші
осыған жол көрсетейікші осыны осы істесінші деп айтасыз ақыл айтамыз ғой енді
екіншіден қиын жағы мен өзім түсінігімде қиын жағы таланттарды байқай алмай қалу
бұл енді кез келген жағдайда болуы мүмкін
біз егер мысалы жаңағы алдымыздағы отырған студентің әртүрлі студенттер болады
соның талантын байқай алмай қалсақ меніңше ұстаз ретінде біздің кінәліміз
жауапкершілік пенен жаңағы қиындығы осы жерде
өзіңіздің студенттеріңізге жалпы сипаттама бере аласыз ба
қазіргі студенттердің нелері құндылықтары қандай ортақ қасиеттері бар ма салыстырмалы түрде
қазіргі кезде студенттер жақсы
себебі біздің енді мен өзімнің студент кезімдегі кезімдегі жағдайменен қазіргі осы салыстырмалы түрде алып қарасаңыз
біз студент кезімізде тек қана математикадан есеп шығарып осы былайша айтқан кезде жалпы жеке өз басым алып қарасаңыз
ааа математиканы оқимын математикада жүремін ыыы осының бір деңгейіне жетсем ғана болды деп қана жүрдім
ал қазіргі студенттер мен көріп жүрген студенттердің жақсы жері олар әлемді біледі олар ақымақ емес
жаңағыдай дүниені көрген олар жоспары бар
мақсаты бар мен гарвардқа түссем мен ыыы осындай бір оқу орнына келсем осыдан кейін пи ейч диға барсам дейтін армандары көп
салыстырмалы түрде алғанда қазіргі студенттердің қазіргі студенттердің ыыы осы өзіміздің қазақ студенттердің маған ұнайтын жері осы жерде
жаңа алдарына белгілі деңгейде болмаған көбірек болмаса да білгілі бір деңгейдегілердің өзінің арнайы мақсаты бар
мысалы біз енді өзіміздің ы қазақтың жан саны көп емес қой сол процентпен қарап қарасаңыз деңгеймен қарасаңыз
шетелге кетіватқан студенттердің шетелде оқып білім алып келіп жатқан студенттердің шетелдегі қазір кез келген мемлекетке барсаңыз сол жерде әлемнің дамыған мемлекеттерінде қазақтың студенттері бар оқыватқан
бұл әлемді қуантады бізді қуантады
себебі сол жерге барып соның білімін алып ұғып елге қайтып келіп жату деген ертеңгі күні біздің мысалы осындай бір ыыы ұлт ретінде біздің потенциалымызды тез көтеріп кетеді деп ойлаймын
біздің а осы студенттердің ііі жақсы жағы осы
ал жаман жағы
енді мысалы қазіргі кезде көбі бір кішкене нәрсе қазір енді әлемдік тенденция болып кетті
мысалы бүкіл ыыы жылтырақ кішкене бір ііі жеңіл сол дүниеге қызығатын көп болады студенттер көп болады
немесе бір мысалы өзінің алдына қойған мақсатына табандап отырып алу кішкене жетіңкіремейтін сияқты
кішкене қиындық көріп келсе тайып кететіндей
сол немесе қазіргі кезде реклама көп табысқа жету ақша табу немесе деңгейге жету деген сияқты мансапқа жету деген сияқты
өйткені студенттердің көзі ашық бәрі отыр фейсбукта жаңағы онда анда мұнда
сосын олар көреді сондай болғысы келеді тез болғысы келеді сондайға
ал енді оған қалай жететіндігін кейде түсінбей қалады
енді сол сол сол жағынан кішкене ы егер де мысалы бізде былайша айтқан кезде оның барлығын айтып келген кезде фундаменталды базалық білім дейді ғой соны қалыптастыру керек
бізде фундаменталды білімді күшейтіп алса онда біздің студенттерде алмайтын қамалы қалмайды
фундаменталды ол орта мектептегі жоқ орта мектептегі емес қазір жалпы мынау мысалы енді орта мектептегі білімдер бізде жаман емес
ал ы университетке келген кезде мына бакалавриат деңгейдегі болсын сол кезде өзінің фундаменті өзіне керекті фундаменталды білімді мамандық ретінде біліп алу керек те
сосын ары қарата жоғарылатса болды соған жетеді
мынандай бір сұрақ ол мені жеке қызықтыратын сұрақ та ыыы қазір көп гранттар бөлінеді ғой бірақ әсіресе ғылыми техникалық салада бөлінетін гранттар саны көбірек
сондықтан көп түлектер мектеп түлектері сол мамандықты таңдайды
бірақ ол жеке қалаушылық қалауы болмаса да ы мүмкіндігі жеткені сол болғандықтан сол мамандыққа барады
сосын соңында дипломы бар болса да жеке қызығушылығы жоқ сондай мамандар шығып жатқан сияқты сол туралы ойыңыз қалай
ол енді мысалы былайша айтқан кезде мектеп пен ата ананың қателігі деп ойлаймын бірінші ең бірінші
себебі ата ана баласымен отырып сөйлесу керек
ыыы жалпы ата ана ата ана болған адам ааа қазіргі қоғамның талабын қоғамның не керектігін бақылап отыру керек те сол негізде баласымен сөйлесу керек
балаға қызығушылығын оята білу керек
мектепте сол деңгейде жұмыс жасау керек
ал бізде мектептерде көбінде мысалы көрсеткіш үшін жұмыс істеп кетеді де сол үшін ол балаларды көбінде құрбан қылып жіберетін жерлері болады
ол мүмкін мен барлық мектепте деп отырған жоқпын
бірақ ата ана әсіресе үйде баласымен отырып сөйлескен кезде осы тақырыпта кеңірек тақырыпта сөйлесу керек те айтылу керек
ал енді ғылыми техникалық қазіргі қоғамда мысалы қызығушылық кез келген мамандықта қызығушылықты оятуға болады
қалай оятуға болады
балаға сол мектеп кезінен бастап сабақты берген кезде немесе сол пән і жаңағы жалпы ыыы қоғамға көзқарасын қалыптастыратын кезде оның сабақты өлі түрде емес өлі түрде беру керек емес
мұғалім болған адам жалпы беттік қоғамның ыыы бір тенденциясын бағытын айқындап сол балаларға қызығушылығыменен
өзінің қызығушылығыменен жаңағы ыыы жалпы қоғамның қызығушылығын ұстаз болған адам балаларға көрсетіп беру керек
сол көмектеседі деп ойлаймын сол жалпы иә
енді ыыы ертеңгі күні мысалы бала өзінің қызыққан мамандығына бармай қалып техникалық басқа бір мамандыққа түсіп кетіп ааа
ертеңгі күні мысалы дипломы бар бірақ қызығушылығы жоқ болып қалды деген осы кезде бізге реклама керек болады
идеологиялық қызмет жүргізу керек болады неге
бізді табыс қажеттілік адамдар көп
мысалы ақын болып математик болып кеткендер бар
математик болып жүріп әдебиеттен нобель сыйлығын алғандар бар
өзі философ математик бірақ нобель сыйлығын алғандар бар
математик физик бірақ экономикадан нобель сыйлығын алғандар бар
енді біз нобель сыйлығы біздің табысқа жететініміздің бір өлшеуі болатын болса егер де
немесе әлемдік деңгейге бір табысқа керемет табысқа жеткен адамдар бар
солардың барлық өмірбаяны жастарға
былайша айтқан кезде қазіргі социал фейсбук болсын не дейді осы не дейді осы интернет жүйесі болсын мысалы
мынау қазір өзі бар ғой осы бір
интернет жүйесі оны мен білмеймін қалай айтатынын
сол арқылы айтыла беру керек
мысалы мен бір бір бағдарлама мысалы ұсыныс айтқым келіп жүр енді ұсыныс айта беруге де ііі керек жоқ шығар
бірақ бізде ыыы телевиденияда көбінде үгіт насихат жүргізген кезде мынандай бір сұрақ болады мысалы
балам қай мектепке қандай мамандыққа түссе екен деген сияқты бір сұрақ сұрақтар болады да
ал мынандай бір ток жоқ
мысалы менің ұсынысым мынандай мынадай бір ұсыныс ток шоу болу керек
мысалы хабар агенттігінде немесе қазақстан ұлт телеарнасында ыыы
класс па немесе жаңағы аудиториясы қандай аудитория болады дегенде
қазіргі өнерсіз оқыватқан студенттер төртінші курстың үшінші курстың енді болашақ мамандықты кейін қайда жұмыс істеймін деп жүрген сол студенттерге арналған бір бағдарлама болу керек
ол бағдарламада кім болып сөйлеу керек
табысқа жеткен адамдар әр салада
солар өзінің университеттегі алған кездегі көзқарасыменен қалай табысқа жеткендігі жолындағы
мысалы кейбір адамдар болады мысалы математика оқып басқа жаққа кеткен
немесе математика оқып келіп бизнеспен айналысып кеткен ғылым иә
сондай адамдардың табысқа жеткендегі қалай жүрген жолдарын
соны төртінші курстың үшінші курстың студенттеріне түсіндіріп беретін қарапайым тілмен
сондай бір бағдарлама болса бұл жақсы болар еді
өйткені бұл олқылық қазір кішкене жетіспей тұрған
жалпы біз енді бар жерде бір ы жетіспейтін қазақи әсіресе қазақ тілді аудиторияда жетісе бермейтін нәрсе
осы бір ақпараттың идеологиялық бір біз осындай бір осы бір мақсатты ұстап идеологиялық мақсатта үгіт жүргізейікші дейтін ыыы кішкене жетіспейді бізде
сол болса онда бізге жастарға сол көмектеседі деп ойлаймын
ал андай мысалы ыыы табысқа ыыы жете алмау деген қазіргі заман интернеттің заманы
интернет қоғамы ашық қоғам
ыыы техникалық мамандыққа түсіп ал
сол мамандықты қызықпаса да кейін мысалы диплом басқа бір жаққа табыс адамдардың көп
ал мысалы өзінің қызығып жатқандағы саладағы мысалы ы онлайн лекциялар да көп мысалы
соларға түсіп кейін мысалы мамандығын өзінің қызығушылығына байланысты ауыстыруға да болады
менің тағы да бір кеңесім
менің өзімнің деңгейім өзімнің мысалы көзқарасым мен бакалавриатты жиырма үш жасымда бастағанмын
яғни қазіргі жастар бакалавриатты он сегіз жасынан бастап бастаса мен жиырма үш жасымда бастағанмын
і біреулер сұрауы мүмкін жиырма үш жасқа дейін не істеп жүрсің деп
мен енді қоғамда университетте оқуға шығып кеттім жас жас ы жас кезімде мысалы
әрбір кішкене қоғамда бір жүріп қалған кезім де болды
ал жиырма үш жасымда бастаған кезде мен ұялған жоқпын
қоғам мысалы менің группаластарым барлығы сол ыыы менен алты жас кіші бес жас кіші балалар еді
сонда бұны неге айтып отырмын десеңіз
сол техникалық мамандыққа түсіп диплом алып алған балалардың қайтадан басынан бәрінің басынан бастауға кеш емес екеніндігін түсіндіру керек
мүмкіндік көп жас ы жас деген мысалы ыыы оған қарамау керек
мен университет бітірдім менің дипломым бар
диплом емес басты нәрсе арғы жағыңда бір нәрсе білесің бе
ол диплом келген нәрсе ол диплом емес арғы жағыңызда бір нәрсе бар ма жоқ па соған қарау керек
балаға соны үйрету керек
саған диплом маңызды емес
саған керек нәрсе ертеңгі күні сен сол қоғамға шыққанда сол үйренген дүниеңізді пайдаланасыз ба өмір сүре аласыз ба бізге сол жетіспейді ғой айту
сондықтан ы мысалы ыыы техникалық мамандыққа түсіп қалып немесе қоғамдық пәндерге түсіп алып өзінің қызығушылығы болмай қалды
бірақ жарайды жиырма үш жасында оқу бітірсін жиырма екі жасында қайтадан бастасын
бәрі кеш емес
жалпы ы ғылымның фундаменталды ғылымның қазіргі қоғамда ы пайдасы қаншалықты маңызды
өйткені ііі кейде мен өзім химик ретінде өте нано мөлшердегі нәрселерді зерттеймін де
сосын кейде сондай ойлар болады да бұл пайдалы ма бұл мен бұның пайдасы тие ме дегендей бұл мхм зерттеген нәрсенің
енді бұл сұрақ бір қарапайым мысалмен түсіндірейін
қытайлар қазіргі кезде қытайды қарасаңыз ыыы осыдан он жыл бұрын тоқсан екінші жылдары әлемдік деңгейде қытайдың ыыы бар жоғы көп білінбейтін әлемде
әйтеу қытай екі мыңыншы жылдары мысалы қытай бар екен біледі бірақ қаншалық потенциал бар екенін көбі әлемге білінбейтін
қазіргі кездегі қытайды қарасаңыз әлемдік деңгейдегі екінші экономика
қытай сексенінші жылдары тоқсаныншы жылдардың басында а сексенінші жылдардың басында оларда да тура осындай оқиға болған
бізге фундаменталды ғылым керек
бізге жоқ керек жоқ біз тездеп өндіріс дамытуымыз өндіріс дамытамыз көтеруіміз керек дейді
кейін екі мыңыншы жылдың басында қытайлар түсінген фундаменталды ғылымның қаншалықты деңгейде маңызды екенін
өздері өндірістік деңгейге біз жаңағы бір нәрсені көшіріп жасап болды
біз сол арқылы ары қарата дамытып кетеміз деді база жоқ
ал енді сол жасап алған кезде сол әлемдік деңгейдегі бірдей дүниені көшіріп өздеріне жасап алған кезде әлем басқа бір дүниені ойлап тапты
екінші бір дүниені ойлап тапты
ал енді қытайларға ананы сол жаңа дүниені қайта көшіруге тура келді
енді бір көшіруге тағы бір дүние ойлап шықты
сонда қарасаңыз қашан да көрсеңіз біреудің артынан жүру керек болды
ал енді ең бір нәрсе нәрсе өз өзіңнің еліңде дүниені жасау
өзіңнің мемлекетіңде отырып бір дүниені ойлап табу
ал ойлап табу деген дүниені бір нәрсені бір жоқтан бар жасау ол фундаменті ғылым
ал бізде қазір солай айтыватыр мысалы бізге ііі бізге қазір көбі қолданбалы дүние керек қолданбалы ғылымдар керек ыыы фундаменталды ғылымның көп пайдасы жоқ деп
бұл қате түсінік
біз жарайды белгілі бір деңгейге дейін бір ііі бар бар дүниенің біреудің бір бар идеологиясымен бар техникасыменен бізге соны осы жерге көшіріп әкеле алатын шығармыз
ертеңгі күні соны көшіріп алып келген кезде сол бізге әлемдік деңгейге керек бола ма болмай қала ма
әлем мүмкін басқа жаққа кетіп қалатын шығар
ал енді оны соған ілесу үшін біз орталықта бос аралық қалып қалады
себебі біздің фундаментті біліміміз жетіспей қалады
фундаменталды ана жаңағы нәрсені ойлап табуға фундаменталды іліміміз жетпей қалады
енді соңғы кезде біз өзімімізді құртып алмаймыз ба
бізге сол фундаменталды ғылымның осы жерде керек
мысалы сіз әрине біреулерге мысалы көзіне көрінбейді
фундаменталды ғылымда мысалы химия болсын ыыы математика болсын ойлайды не керегі бар бізге
мақала жазады жарайды ыыы кімге керек ол
сатасыз ыыы әрине сата алмайсыз
бірақ ертеңгі күні басқа бір деңгейге көтерілу үшін фундаменталды ғылымның маңызын түсіну керек
оны түсінеді деп ойлаймын бір күні келеді оған келеді
о айтып тұрмын ғой жаңағы қытайларда сондай болған бүкіл әлемде де біраз елдерде сондай тәжірибе болған
бірақ айналып келіп қайтадан сол фундаменталды ғылымның маңызды екенін түсініп қайтадан ыыы сол фундаменталды ғылымға көңіл бөле бастаған
қазіргі кезде мысалы қарасаңыз фундаменталды ғылымға қытайда көңіл бөліватқаны сұмдық көңіл бөлді ақша көп бөлінді
оның себебі арғы жағын түсінді бізге біздің мемлекеттің экономикалық жағдайын
ертеңгі күні бір бәсекеге қабілетті болу үшін біздің ыыы арғы жағымызда өзіміздің көтеретіндей фундамент болуымыз керек екен фундамент болу керек екен деген
әрқашанда біреудің техникасын пайдаланып жұмыс жасамауымыз керек екендігін түсінген
осы түсінген қоғамда ғана бізге фундаменталды қоғам ғылым керек ммм
ал осындай енді ғылымда білімде шегара жоқ қой
жахандану бүкіл жерде иә бірдей жүріватыр
осындай заманда біз сияқты дамушы елде енді енді аяқ басып келе жатқан елде ммм сонша шығын жіберуге мүмкіндік бар ма
әлде сол дұрыс саясат па енді қалай ойлайсыз фундаменталды бағытта әрине дұрыс
себебі бұл бірнеше жақтан себеп болуы мүмкін себебі мысалы біз кішкентай мемлекетпіз деп ойлаймыз
бізден кіші мемлекеттер көп
израильді қараңыз бес ақ миллион жан саны бар
сингапурды қараңыз үш жарым миллион жан саны бар арғы жағында бір жарым миллионы ы жаңағы ыыы сырттан келгендер кішкентай мемлекеттер
өздерінің фундаменталды ғылымына көп ақша бөледі
сол мемлекет қай мемлекеттер мысалы фундаменталды ғылымға көп і көңіл бөледі ертеңгі күні потенциалы ұзаққа созылады
ал жаңа айттым ғой бұл жерде мемлекеттік қауіпсіздік иә мемлекеттің қауіпсіздігі ыыы ұлттық
ұлттың бізде мысалы ұлттың ең қарапайым мысалында ұлттың өзін өзі сақтау үшін ұлттың өзін өзі сақтауы үшін ұлттық рұхты жаңғырту үшін бізге ғылым керек
біз ертеңгі күні әрқашан да мысалы біреудің ғылымына еліктеп біреуді ғылымын жасап көшіріп алып соны пайдаланып қана жүрсек
ертеңгі күні мысалы қарапайым бір сұрақ біздің жастар сұрауы мүмкін
жапон мықты ыыы израиль мықты немістер мықты біз сонда не істеп жүрміз бізге неге не үшін керек
бізге әрине жаңағындай ііі ұлтты басқа бір деңгейге көтеру керек қой
математика ғылымында жалпы әлемде қандай ыыы тақырыптар өзекті болып жатыр казір
қай бағытқа қарай жүріватыр солай айтуға сұрақ қоюға бола ма білмеймін
енді математика қазір өте ауқымды болып кетті ғой
былайша айтқан кезде математиктер бір бірімізді түсінбейміз қазір
математиктер оның жасаватқан біреудің жасаватқан ғылымын мен түсінбеймін мен жасаватқан дүниені ол түсінбейді сондай заманға жетіп қалдық
неге десеңіз математика саласы кеңейіп кетті саласы өте үлкен
ал енді математикада жалпы қазір жалпы бір ең бір қызықты нәрсе
бар нәрсеге тірелген кезде ақшаға келіп тірелген кезде ақшаға келіп тірелген кезде сол сала қызық бола бастайды екен иә
қазір кез келген жерге шығып сыртқа шығып математикадан хабары жоқ адамдармен сөйлесе бастасаңыз математикада жеке есеп бар екен ғой деп айтады
ақша береді екен ғой дейді жеті ақ есеп калыпты ғой қиын екен ғой соны біреулер шығарып жүр ол не дейді
ол түсінбейді бірақ ана себебі ол жердегі айналып келгенде ақшаның құдіреті
ол жеті есепті қойывотқан келли і келли деген клай деген бала американдық биснесмен
клай екі мыңыншы жылы ы бүкіл әлем математиктеріне сауал жолдайды
өзі бизнесмен математикті жақсы математиканы жақсы көреді әйелі екеуі бірақ математикадан көп іс жасамаған сосын айтады менің ақшам бар дейді
енді мен осындай ең бір қиын деген есептерді шешкен адамдарға мен ақша беремін дейді
сөйтті де өзінің атында бүкіл ақшасын клай математика институтын ашуға жұмсады
бүкіл ақшасын алды да ғылым жасауға
соның арқасында ыыы екі мыңыншы жылдары әлемдік математиктер ортаға ең қиын деген жеті есепті ортаға қойды
оның біреуін шешкен адамға миллион доллар беремін деді біреуін шешсе біреуін шешсе миллион
содан кейін оны екі мың ыыы алтыншы жылы орыстың математигі григорий перельман бір есебін шешті
бірақ ақшасын алмай қойды

отказ берді бас тартты
бұл әлемді дүр сілкіндірді
сосын елдің бәрі ойлай бастады айта бастады математикада осындай есептер бар екен ғой
бұл да қызық енді жақсы реклама
енді соның ішіндегі ең бірінші проблема ол риман есебі дейді
қазіргі кездегі енді бүкіл әлемде математиктердің алдына қойылған ең бір қиын есеп бірінші қиын есеп деп айтады енді ол риман есебі дейді
риман туралы ол есеп туралы мынандай анекдот да бар
риман егер осыдан бес жүз жылдан дүниеге келсе дейді оның бірінші сұрағы менің есебім шешілді ме дейді
оның ыыы мағынасы оның есептің қаншалықты қиын екендігі
бес жүз жылға дейін ешкім шешпейді ау деген сұрақ қой ал енді шешіліп қалуы мүмкін енді солай үміттенемін
енді математика сол кең таралыватыр
бізде де қазір мысалы математика біздің потенциалымыз мысалға совет одағы кезінде керемет болды ғой
одан кейінгі заманда мысалы мынау кішкене қиын замандарда да әр адам әр жаққа кетіп өзін ііі жан бағу керек болды ғой сол заман кетті
одан кейін кішкене бір жағдай дұрыстала бастаған кезде қазіргі кезде жастар көп математикадан
жастар шығып жатыр қазір
бірақ сол жастар менен ең соңғы мынау ғылым жасап жүрген ағаларымыздың ортасы біраз кішкене алшақтау
ортасында біраз бостық бар
ол бостықты толықтырды деп ойлаймын себебі ол ақырындап ақырындап келетін дүние
қазір жастар ғылымда көп математикада әсіресе шығып жатқан жастар көп
мысалы ең бір қарапайым мысалы қазіргі өзіміздің әріптесіміз бауырымыз дөрбетхан сұраған деген бауырымыз мына осында
ааа жақында мысалы керемет ііі бір үлкен бір испания математика ғылым академиясының жағынынан үлкен бір сыйлық алды
математика кітабы монографиясы оның қазір бірнеше кітабы шығыватыр
ол қазір жыл сайын өте і өнімді жұмыс жасап жатқан жас математиктің бірі
оның сыртында мысалы ыыы еркін кітапбаев деген жігіт жүр қазір эмайтида сабақ беріп қаржы математикасынан
енді осында келіп і бізге қазір лекция оқып і жаңағы семинарға доклад жасап кетті
ол да жап жас жігіт мысалы
сол қазір і сол і эмайтиде сабақ беріп жүр қазір
дамир елеусізов деген жігіт жүр
америкадағы ең бір мықты математикалық орталық бар
сол жерде бір жылдан артық сол жаққа шақыртумен барып визитный профессор болып жұмыс істеп келді
ол жерде оны неге айтып отырмын ол университетте кім жұмыс істейді
теренсе тау жұмыс істейді
теренсе тау дейтін қазіргі өлшемді алып қарасаңыз қазіргі бүкіл әлемдік математиктердің ішіндегі нөмірі бірінші математик
сол жерде сол ыыы департаментте жұмыс жасап сол жерде ыыы өзін солармен деңгейлес екенін көрсетіп келген математик дамир елеусізов жүр қазір
ол алматыда қазір мынау қазақ британ деген университетінде сабақ береді ііі асқар жұмаділдаевтің шәкірті
сол асқар ағамыздың тағы бір шәкірті нұрлан исмаилов деген жігіт жақында елге оралды бразилиядан ыыы поздокты бітіріп келді
қазір осында жұмыс жасаватыр
енді өзімізде мысалы мынау алматыда нияз дейтін бір жігіт жүр нияз тұрмағанбетов деген өте мықты жігіт
берікбол деген жігіт жүр төребек жақсы жұмыс жасап жүр қазір
ал енді мынау шет елде пи ейч ди оқып қазір жақында қорғайын деп жүрген жігіттердің ішінде нұрғиса есірге есіркегенов деген бір жігіт жүр есіркепов
осы жақында келеді осы жаққа
ол мынау ыыы кейнес колледжі лондонда қазір пи ейч ди қорғаватыр
жақында ғана лондон математика қоғамынан бір жастарға берілетін бірнеше сыйлықты жеңіп алды
өзім жасаватқан жұмыстары өте жақсы жігіт
сіз оларды қалай оқыған кезден білесіз бе или сондай не бар ма қоғам бар ма ғылыми математикалық
жаңағы математик қоғам дейтін бізде енді мысалы өзі математиктер өзі көп емес
ал қоғам кішкентай болғаннан кейін өзінің маңайында жүрген өзінің артынан ы ілесіп жүрген қасыңда жүрген достарыңды бәрін біле жүресің
анау қайда жүр мынау қайда жүр кім бар қасымызда деп
ол бәрі осы әрбір сала сондай
мысалы химияда болсын химияда да сондай қарап жүреді
бірін бірі біліп жүреді физикада да сондай
математикада да сондай біз мысалы ыыы ол анау мына жақта еді мынау мына жақта соның бәрін мысалы бірімізді біріміз солай білесіз сырт жақтан
солар мысалы қазір көтеріліп келеді ыыы
осы жерде мысалы қазір назарбаев университетінде қазір ыыы жас жастар жақсы мысалы қазір жұмыс жасаватқан
жыл сайын мақаласы шығып жан жаққа ыыы ғылым айналысыватыр жан жақ саласымен
ааа алматыда да сол өзінің мектеп біздің өзіміздің бұрынан қалыптасып қалған мектеп өкілдері бар
ол деген сөз ііі бізде қазір математиканың жан жақты саласымен айналысып жүрген жастар көп
біз өлмейміз біздің ғылымымыз бар
бұл енді айтатын ғылымға көп ііі келмей жатыр ғылым солай болыватыр деп айтатын көп айтылады ғой
қазір енді ол заман кішкене артқа қалып барады жақсы
қазіргі жастардың беталысы жаман емес
подкаст көңіліңнен шықты ма
фейсбук инстаграмм спотифай ютуб және телеграмм әлеуметтік желілерінде латынша файндюрби деп жазып бізге тіркел
жаңа эпизодтар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл
математика царица всех наук дейді де орыстар естігенсіз бе неге солай дейді
енді ол оны айтқан мен қателеспесем ы ньютон болу керек
ғылымдардың ыыы былай дейді ғылымдардың мен қателесуім мүмкін оны тексеру керек ыыы
физика ғылымдардың патшасы математика ғылымдардың анасы дейтін
сондай бір сөз болған енді ол ньютон айтқан сөз болу керек ньютон ыыы ғылым патшасы деген
себебі бұл математика дегеніміз енді мысалы патшалық дейтін нәрсе енді ол ұзақ өмір сүріп бүкіл бір қоғамға өзінің үлесін қалдырып кеткен қалдырған дүние ғой
математика сол баяғы заманнан оу адам болып қалыптасқан заманнан математика бар
әлі күнге дейін бар
және сол кейбір математиканың саласын қарасаңыз ы жаңағы компьютер саласы иә тез өзгереді
өйткені тез дамыту керек тез жаңа өзгеру керек жаңа техника ашу керек нано техника ашу керек
ал математикада өзгеріс соншалықты бола бермейді
мысалы ефриттің геометриясын қарасаңыз осыдан екі мың жылдың алдында ефрит геометриясы қандай қазір қандай тура сондай өзгеріс жоқ
ол жердегі қалыптасқан дүние баяғыдан бар сол жерде бар
өзінің ақиқаттығыменен өзінің қатаңдығыменен өзінің заңдылық ережесіменен қалыптасып қалған
енді сол соған қарап айтуы мүмкін ыыы математика ғылымдардың патшасы ыыы анасы деп
ол біз отырып алып осы математика осындай деп пікір айтпай ақ айтатындай деңгейде ғана емеспіз оны оны айтатын адамдар басқа
мысалға мектеп кезінде математиканы жақсы білмей бірақ қазір і сондай өзінің қызығушылығы бар адамдар қалай үйренсе болады математиканы логиканы
математиканы математиканы ең бірінші нәрсе кез келген нәрсеге қызығушылық болу керек
мысалы адамдар ыыы телефонға неге тез үйренесіз
өйткені соны істетсем білсем деп үйренеді қызығады
соны тез үйреніп кетеді
ал математика да сондай
кез келген нәрсені мысалы математиканың ішіндегі осыны мен білсем осының арғы жағында қандай қызықтар бар
ал сонда математикаға басты нәрсе математикаға деген қызығушылықты ояту керек
ол тек қана математиканы мысалы мектепте жаман оқып осында қазір келгенде емес
жалпы математиканы мысалы кез келген адамға оқудың бірінші дүние әдісі ол ааа қарапайым тілмен математиканың құдіретін түсіндіріп беру керек
математиканың құдіретін дегенде жаңағы математиканың кереметін қарапайым тілмен түсіндіріп беру керек қарапайым
бізге сол жетіспейді және екіншіден математикаға деген бір қарапайым заңдылық үлкен бір күрделі заңдылықтарды қарапайым тілмен түсіндіріп беріп соған қызығушылықты ояту керек
сол қызығушылық оянған жерде ол кез келгенін тез үйренеді алынбайтын ыыы қамал
ал қызығушылық жоқ сіз қанша жерден төпелесеңіз де бәрібір шықпайсыз
қазіргі билікте орын алып жатқан жаңалықтарға сіздің көзқарасыңызды білгім келіп отыр
ыыы оның ішінде президенттің ауысуы және елордамыздың атауының өзгеруі нұр сұлтан деп атайды иә қазір мхм
сол туралы ойыңыз жеке пікіріңіз
енді қазіргі мысалы биліктің ауысу деген бұл енді жалпы үлкен жақтың айтқан кезде талайдан бері қарата ойланып келе жатқан дүние ғой мысалы ол қашан ауысады қалай болады ел мысалы бір қызық нәрсе сияқты деші қалай ауысады деген
енді мен жаңа айттым ғой қайтадан айналып келіп сингапурға келемін
сингапурды ли куан ю басқарды отыз бір жыл басқарды
кейін сол билікті өзінің ұлына тапсырып кетті
қазір сингапурды басқарып отырған соның ұлы
сингапурды отыз бір жыл басқарғанда мемлекетті біреулер айтуы мүмкін демократия жоқ анау мынау
бола берсін бірақ қазір сингапурды елдің бәрі қалай не істейді елдің бәрі мойындайды
әлемдік деңгейде оны елдің бәрі біледі
біздің де биліктің ауысуы тура сондай да
біздің елбасы көреген адам ғой осы ол жағынан ол кісінің өзінің жаңағы көрегендігін істеп тұр да
себебі біз ондай деңгейге жете алмаймыз біз ондай деңгейде ойлай алмаймыз
ол кісі өзінің ыыы жаңағы орнын былайша айтқан кезде не дейді ғой мынау мысалы ыыы
смуз дегенді қазақша қалай айтатын мен білмеймін мысалы ы өте жіңішке нәзік өте жеңіл сондай жолменен транзиттік жолменен келесі адамның қолына берді иә
ол өзінің былайша айтқан кезде бізге қазіргі кезде елдің бәрі ойлайды көшеге шығып демократия демократияны талап ету керек
бізге қазір керек жоқ
бізге қазір керек ұлттың потенциалын көтеру керек экономиканы жасау керек ол кісі президеттің айтып жүргені ғылымды көтеру керек
ал ғылымды көтереміз деп қазір мысалы елбасының осы жасаватқан осы университетті ашып осындай деңгейге ғылымға жастарға көңіл бөліватқаны оның бәрі сол осы дүние
кезінде осы осы осы осы модельді сингапур жасаған
сингапурдың ыыы табысқа жету жол осы жол
сондықтан ыыы демократия туралы даурыға берудің керегі жоқ
одан да біздің енді халықтың бір жақсы жері біз жаңағындай не ұлт емеспіз ғой мысалы агрессивті немесе жаңағы қан қызуқанды ұлт емеспіз
біз ыыы осы жағынан біздің биліктің транзитінің әдемі өтіп кетуі ол жақсы болды
бұл бізге өзімізге ііі көп көмектеседі
ал енді астананың атының ауысу оны ол кісі ол астананы астана деп жасаған президенттің өзі елбасының өзі
астана деп ат қойып осыны сол кісінің жобасы
ол кісінің бүкіл өзінің жасап кеткен ертең мысалы кез келген уақытта астана деп айтылса бірден сол кісінің есімі аты аталады
себебі басқа ешкім жасаған жоқ қой
табандылықпен сонау қиындық заманның өзіне қарамай отырып осындай бір и қаланы тұрғызып қаланы осындай деңгейге жеткізу деген оңай шаруа емес
және екінші бір жағынан екінші бір қырына қарасаңыз астана деген сөз қазақтың көне сөзінде кигіз үйге кірген кезде табалдырықтан аттаған кезде сіздің аяғыңыз бірінші тиген жер астана деп аталады
ал парсыларда табалдырықтың жанын астана дейді
бір бізге парсылардан ықпал етіп тиген кірген сөз болуы мүмкін
ал енді бізде қазақта кигіз үйден аттаған кезде бірінші табаныңыз тиген жерді астана дейді
мағынасы қандай жақсы
сіз шетелден келгенде шетелдіктер қазақстанға келгенде аяғы бірінші түсетін жер астана
керемет сөз ғой мағынасы да жақсы
енді оны өзгертіп жаңағы нұр сұлтан деп ол әрине ол кісі лайық емес деген сөз емес ол кісінің атына беруге болады
егер бергенде баяғыдан беріп тастау керек еді басынан бастап
енді қазір ыыы өзгертіватыр ғой кішкене енді ыыы бірден халықтың мысалы жарайды халық дегенде енді абстракті ұғым ғой
ыыы жалпы беттік ол кісінің өзі көзқарасы баяғыдан екі мың ыыы тоғызда екі мың онда і өзі әрқашан айтып келеді ғой ол кісі ііі елбасы
ыыы мен астананың атын ауыстыруға қарсымын деп
енді ол кісінің өзі қарсы болса қазіргі билік і қолдап отыр
меніңше сол астана күйінде қалғаны жақсы болар еді
себебі астана өзі бренд
бізде мысалы европада жүрсеңіз қазақстанды көп біле бермеуі мүмкін бірақ бізде астана командамыз бар
елдің бәрі біледі
францияны тур де францты қанша жеңіп алды
италияға барғанда айтатын сен екінші қазақсың дейді осы жерге келген дейді
қалай десем осының алдында ғана бірінші чемпион болып ана астананың командасынан бір адам келген дейді
соны астананы айтывотыр
мысалы эйр астана біз өзіміз де иә мысалы астана туралы көп нелер
енді сол қалдыру керек еді менің өзімнің жеке пікірім сол
келесі сұрағым ммм қазақ тарихында маңызды рөл атқарған ұлт мүддесінде мүддесіне жұмыс жасаған еңбек еткен тұлғалар көп иә
солардың қайсысы қазір ыыы жеткілікті назарға ие болмай жатыр
менің енді идеалды өзімнің азамат ретіндегі өзімнің рухани демеушім жебеуші көретін адамым олар алаш ордасы
алаш ордадағы алаш орданың өкіметінің билігінде жүрген
енді мысалы мен тура сол алаш орда заманында тусам соларды түсінер ме едім түсінбедім бе едім мен білмеймін деңгейім жете ме жетпей ме білмеймін
ал қазіргі кездегі көзқарасты қарасаңыз алаш ордадағы сол ұлтым деп сол ы алаш орданың анау он бір тармақтан тұратын жарғысын оқысаңыз да
алаш орданың істеп жүрген халыққа жасаған дүниелерін көрсеңіз де ол енді үлкен ерлік
бұны әрқашан да үгіттеу керек
әрқашан айту керек оны мысалы енді қазір де айтып жүр ғой көбінде ыыы әлихан бөкейхановтың ерлігі ыыы иә
мағжан жұмабаевтың ұлт үшін жасаған мысалы қайраткерліктен бұрын біз ұлтымызды көтерейікші осыған біз оқулық жазайық ұлтымызды біліммен көтерейік деген талпыныстың өзі керемет қой
әрқайсысы жеке жеке отырып оқулық жазды
міржақып дулатұлы атамыз мысалы математикадан ең алғаш кітап жазды
мағжан жұмабаев педагогикадан жазды
жүсіпбек аймауытов психологиядан ыыы ахмет байтұрсын атамыз мысалы әдебиеттен жазды
соның барлығы мақсаты не болды
ұлтты ғылым арқылы көтерейік деді
өйткені біз қазіргі заманда ұлтты бөліп саяси ыыы саяси майданға алып шығатын дайын емес екенбіз деді
соны түсінді соны мысалы соны дәріптеу керек
одан кейінгі мысалы сол ыыы ең бір тағы да бір айтатын ыыы мүмкін берулерге ұнайды біреуге ұнамайды
әуезов мұхтар атамыздың біз енді көбінде оны жазушы деп қана түсінеміз де
бірақ сол кісінің алаш ордаменен сол замандағы ұлтты көтеру жолындағы жасаған дүниелері ойларыменен сол жағындағы үгіт насихат кішкене аздау
біз қазір сол әуезов абай жолын жазды болды
ал бірақ шын мәнінде ашаршылық заманында сол кісілердің жүгіріп мал жинап ұлт ауылдарға тарқатып солай істеу деген енді үлкен ерлік туралы айтып аңызға
енді ұлт жолында ұлттың руханияты жолында мысалы көп еңбек атқарған кісілер көп қой бізде енді бұрынғы заманда
сосын енді олардың барлығын үгіттеу керек
сол меніңше алаш ордалар алаш орданың ыыы маңайында топтасқан адамдар
одан кейінгі мысалы қазіргі тәуелсіздік жылдардағы ы ұлттың зиялылыры шынайы зиялы ғалымдар
ғалымдар дегенде мысалы енді қазір шыны керек ғалымдар деп айтсаңыз елдің бәрі ғалым сияқты
шын мәнінде біз өзіміздің шынайы ғалым деген нәрсені классикасын түсіріп алайықшы түсіндіріп алуымыз керек те шынайы ғалым
шынайы ғалым деген кім
ол мысалы біздің ұғымымызда жұмаділдаев сияқты
шынайы ғалым деген біздің мысалы анау тектінің ұрпағы мұрат әуезов
өзіміздің әрбір саладағы мысалы физика саласында жүрген ғалымдарымыз
солардың ерліктері сол ыыы айтылу керек
солардың ерлік жасаватқан дүниелері көп дәріптелу керек
математикадан ыыы біз өзіміз айтып отырмыз ғой ғалымдар деп
ол жерде көзге көрінбей жүрген ғалымдар көп
жалпы әрбір салада көзге көрінбей жүрген ғалымдар көп
солардың барлығын үгіттелсе ол ертеңгі күні ұлттың бір дамуына бір пайдасы болады деп ойлаймын
сіздің өмірлік ұстанымыңыз немесе жиі айтатын нақыл сөздеріңіз бар ма
ыыы студенттерге енді мысалы өткенде де айттым ғой мен
ғабит мүсірепов деген атамыздың айтқан сөзі бар әрбір қазақ кем дегенде екі қазаққа ақыл айтады дейді бір өзі
егер сол ақылдың біреуін өзі істесе баяғыда адам болып кетер еді
ақыл айту оңай
енді менің өзімнің студенттерге көбінде кезіккен кезде айтатын сөзім цитатым ол
сен біреуді алдауға болады біреуді алдауға болады
бірақ өзіңді өзің алдама болды сол ақ
өзіңді өзің алдамасаң мысалы бір нәрсені мен жасай қояйын жасамай қояйыншы
кез келген жерде дүниенің кез келгенін адамды алдауға болады
бірақ өзіңді өзің алдамай өзіңе өзің жауапкершілікпен қарасаң онда ы дүниеден табысқа жетпейтін аспайтын асуың ыыы баспайтын тауың болмайды
ыыы сіздің жолыңыздағы ең үлкен мақсатыңыз қандай егер айта алсаңыз айтыңыз
мақсат көп қой енді біз ғылымда осы қазіргі кезде мысалы өзіміздің жасаватқан ғылымымыздың кішкене болса сол ғылымнан бір еңбек шығарсақ есеп шығарсақ
ғылымға біраз кішкене аз да болса үлес қоссақ
ертең сол ұрпақ соны білсе сол ғана
ал енді жалпы ұлт ретіндегі мысалы ұлттық тұрғыдан алып қарағанда ұлт ұлтымыздың қазіргі жапонның деңгейіндеге мысалы иә
әлемдік деңгейге немістердің деңгейінде шығып бір қазақ деген кезде қайқайып тұрып қарайтындай осыны мойындайтындай біздің мәдениетіміз бен дәстүрімізге қызыға бастайтындай сондай деңгейге жете алсам
бізге соған кішкене болса да үлес қоса алсақ болды
әңгімеміздің соңында ғылым білім қуатын жастарға немесе жандарға айтар кеңесіңіз қандай
екі ақылдың бірі
екі ақылдың бірі ғылымның жолы өте ауыр
баяғыда алғаш і ғылымға осы бет бұрып жүрген кезде асқар ағамыз айтатын
ғылымға келсең сұрайды менен бір нәрсеге келісіп алайық дейді сен бай болмайсың дейді
өмірің еш жаңағы кітаптың ортасында осы бір ыыы мынау есептің ортасында жүресің жылтырақтардан аулақ боласың соған көнесің дейді
әрине біз соған келісеміз себебі біздің мақсатымыз сол ғылым ғалым болғымыз келді
енді сол жастарға да қазір солай мысалы ғылым ғылым келгісі келетін адам бірінші адам ол бай боламын деп ойламау керек
мен осы байлық қусам деп ойламау керек екіншіден ыыы өмірдің мысалы қызық дүниелерден мен құр қалып қалдым деп өкінбеу керек
тек сол ғылымның осы бір керемет бір ііі кіріп алу кіріп сол жерде таза өзінің ғылымын жасап жүрсе соған шыдаса болды
бірақ ол қиын емес оңай емес жақсы
манат аға шынайы әрі танымдық ііі сұхбатыңызға рахмет
екі сағат сөйлесіп отырмыз шаршамай барлық сұрақтарыма жауап бергеніңізге рахмет
ыыы осы подкаст оян батыр подкаст арқылы сізбен танысып жеке і сөйлескеніме мен қуаныштымын ыыы
жақсылықта жүздескенше сау болыңыз
көп рахмет
осымен менің алғашқы сұхбатым өз мәресіне жетті
сын түзілмей мін түзілмейді сондықтан эпизод жайлы ой пікірлеріңізді кеңесіңізді телеграмдағы чатқа жазып талқылаңыздар
айтпақшы соңғы жаңалық сіз жобаның патреон атанатын мүмкіндікке ие болдыңыз
егер подкастың әрі қарай дамуына кәсіби деңгейге көтерілуіне көмектескіңіз келсе кез келген көлемде демеуші бола аласыз
ол үшін сайтқа кіріп патреон болудың жолдарымен танысуыңызды сұраймын
көп түкірсе көл болады сондықтан ешбір көмек аздық етпейді игілікке жұмсалады
келесі эпизодка шейін сау саламатта болыңыздар
үлкен рахмет
бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет
біз өзіміз бен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкасты ұнаған болса айтюнс гул плей қосымшалары арқылы бізге жазылып фейсбук инстаграмм в контакте және файндюрби сайтында бізбен бірге бол
және де айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
есіңде болсын бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана
жолыңнан тайынбай батыр бол